<hesitation> Zaho zao manao sport eo amin'ny trois fois par semaine eo, <noise> de <hesitation> trente minutes isany- isaky ny manao zao, misy trente minutes isaky ny manao agnatin'io trois fois par semaine.